<noise> Ny vorombola zany e da mampiasa ny volony maro loko igny ho fitaova-pifandraisa sy hanavaha. Ny fananany loko maro da anisan'ny manampy azy hiaro ny tegnany amin'ny mpiremby.